<hesitation> Fômba famatôran̈a samboady <hesitation> fan̈anaovana izy apetaka atao famparikitry fankarikitry zen̈y i tendrony aroe in̈y. Aviô aminjay apetaka amina raha zen̈y izy in̈y bôka iô. Apetaka amin'ny epaingila. Karà zen̈y.